په ناروې کې د سمندر په غاړه ځایي کب خورا شهرت لري. «لوټفیسک» چې یو ډول کب دی، ډېر مشهور دی. د دوی پخلی عموماً د کب، غوښې، کچالو، او ډیر ساده جوړ وي. هلته د خوړو طبخ ډیر ساده وي، خو مقوي دی او تازه خوند لري.